Ñy raha raiky aminy ñy tantarany Ejipita moa: ñy niforoñany ñy piramidy noho ñy fanjakany farahon, Farahon farany ñ'olo nanjaka, Ejipitao tañatiny telo arivo tao, nanomboky taminy ñy zato noho telo arivo talohany kristy, iñy farany ñ'olo nalaza tao ramose sy faharoe, ii ñy nanao piramidy bevata noho ñy traño bevata Ezipita.